To aino mu jlawi ədhama nangətak lək <hesitation> lok, sau banbe aja yarba, aja yar ja yaragafda, əskwaran aja virifda əskwaran na, a jan ji va, an jan ji va, gikfi rena a jikfi rena har əfviɗin dandamti, a jarwa, wurwo ye ga daten, gu ga na wunakfe, a wuna durna, a wuna durna na gadi akwo gadi akwan gaɗi akwo gaɗi na awan dirna a wunarwa a wunar wa awunarwa na to sarbauye tuna jluwak sarbau ɗe kak tuka bambantu, dan locu ka banbe ah kak daten na ga detain awu, ɗandan virif da na amatin a'a əkfi layi na akci ya ga dirna, əmsatin ka akcatu dirnu, to əmda narwa askwari əmdanarwa, askwari, əmdanarwa əskwari amman jluwatuna bambantu ɗe kak detan ga daten gaman əagou mariyu fek nanguwan amman tunano fek nanguwan kato, əmdan yar mariyatupum, to ga daten no guglamu fek nanguwanki əmdan ngwai, əmdan nurwugina kika kəjata wai əmdan muk gwawun karek ɗaran, amma tuna karik ɓaran na duniya ka əmdan mariyatupum, da ɗa ya ye gukglu dure na yaron amtingwaye tina akci kato akci ka kato fen bam, kato fembam ɓena ga daten na gifuru ya viref da ka sai miyetki a jatek gutani gijina abzi ankalin fa, abzi ankalin, abzi ankalu ɓena gi jatinewa fik ɗara nem, gi jatinewa fik ɗara nəm, gugzaka do məyatini ylata gid ha a jatak gutanyi, ajatak gutanyi, amma yaron gwa kak tuna ka avira ka ya jata gutan yakzayi ka akcik zayka ya jata gutuw, amma dukka ənnom ka jlamamewa fingaɗen kan, to tinano awa miyettu no oh abzawa ankalu əə yaron gwa bena ga daten, ga daten no faw kəman no pum, ga daten few kuman no fum.